Tru nineteen seventy five. tu hatani yaku tu hola pigi miaku e mama bre papa. tsinar ne tamar <hesitation> tu hatani siaku hatati tar u grade one. Lamu kansiwi wakunai tina tru <hesitation> skul ti gmi i yagama praimari skul. kominiti skul. Tu hataninsi waku imam nen tu terko waku alamu kawi rabol. pape kawa tru dem skul i gaulim balam te kanum kba lamu u pan hmanasma balam te la puts mi bogenville. balam tme sabla num. Aku mlo kapan hmanasma lamu na hataninsi wi wakunai tum balam te lalol mli nagovis balam te lalol mli buin. balam tme tskun num i solso. balam te laputs mi lmanmanu. laputs lol mli solso i gagan. bte lalolmi hahalis. tu hakpa tni yaku u <hesitation> skul tar hatati tar bakte ton lalol gmi hutjena. tumu katna waku tru u hais skul tum bakte hakpa ngi baktena kangi han. Ba a <hesitation> a boss a <hesitation> tson mam mam tru lotu e bishop mathew beaso. tsi e rangatna le katsin lanmime? Le katsin lanmi nesing kolits? Tsi ale katsin lan Yagama baibol skul. bakute tsinengi rke,"mua kue mas langi yagama baibol skul. baktna skul ngi tin. baktna skul ngi tina ba a kute kapan gma btna tubtu rhe tspne ga. na tubtu rhe tspnega tubtu rhe tspnena tubtu rhe tspena aku tapa tspne mia tson mam- mam tru lotu tru uc a revren bi murunen baktna e <hesitation> tubtu rhe tspenga marama balam te kanum kanum kanum baku tna trein nig baku tna skul tspnenig a tseplin. ekpa kpa bakutme skul gno. kagno menga skul man. hatati i han tar i haku. balam te kanum ka- ka- ka- ka- bakutme kui nigi tra man <hesitation> ma man hatati i haku. Balam te kanum kanum kanum ba kute. bakte na tubtu rhe- kui lel tspne gno menga rebna te kagno menguku A gutul kawu irke ko sasala hamansa mengi kue kangi bte ha tubtu enga mats mats katu tu tu tu pan womaku bakute hatati egen i niaku rke